وان عشت كيفاش كانت العيشة ،أول ثلاثة سنين من عمري عشت بولاية إسمها توصى في الجنوب، نتفكر كنت فرحانة أنا وماما هكايا، وكانت عندنا جردة، وكانت فنايه فيها أرانب ، بعدنا كنا نجفصهم، كانت عيشة عادية يعني عندي فيها الباهي وفيها الخايب <hesitation> فيها الممتع، وفيها فيها البكي، وفيها الفرحة، يعني مش خايبة على الآخر، مش سمحة طيارة.